حفظ القصائد عن ظهر قلب للاطفال في المدرسة مهم. انه يساعدهم على تطويل مهارات الذاكرة <hesitation> والتركيز لما يحفظ الطفل قصيدة يتعلم كيف يتعامل مع النصوص المعقدة. ويتدرب على الفهم والتعبير عن الافكار بطريقة افضل غير كذا حفظ القصائد يعزز من قدرتهم على التحدث امام الناس بشكل طبيعي لانه يرفع ثقتهم بانفسهم في التعبير عن مشاعرهم وافكارهم.